<hesitation> Tsisy hoe ara-dàlagna na tsy ara-dàlagna zaign io ai fa safidinao fogna io, sitrapônao, raha ohatra hoe te hitarimy biby antragnonao anao de afaka mitarimy, fa <hesitation> tokony mbô hoe karakarainao tsara fogna izy anao kaof mitarimy ananjy sady mbô tsara koa managna biby antragno karaha an'io mbô magnalagnala anao hoe mbô tsy tokagna zaign anao fa karaha hoe misy namagna zaign aminjareo ô.